Izy koa hoe mpamboly mandritran'ny mentagny zah ny fomba fiarovako ny voly, tondrahana rano soit taritina rano koa mba hivelomanle voly zany.